So a ƴeewii, irlandee en kamɓe duu eɓe ngaɗa kuu en, hono mboyri en. Ko yaretee e ko yoori, fuu eɓe ñaama. Ɗun woni ko anndumi e banngal ñaanduuji maɓɓe ko neɗɗo waawi sifaade hen. E ɓe njoganii ɗun innde, ayo, so ngoonga mi anndana inɗe ee. Ayyo ka e ɓe njoganiiɗun.